Pues je'e bi'i sarten je'e bi'i t'sëdyut xodotëy ajtyë je'e bi'i dun chuk muduntyë na nëdyum ka'ay, je'e tut's ji'i krundëbë, na pen jëwëbë je'e bi'i ka'ay, ko'o ni'i ka'ay may madyunay mayëwëb jedun myaj tunëp.